सच्चाई एक ऐसी चीज है <noise> की अगर अपन सच बोल देवा नि तो ऊ जगह अपना घणा गुणगान होवे। अतरा जयकारा लगा वआ घणा ज्यादा। अगर सच बोल देवा तो अत्री बढ़ाई होवे की पूछो ही मत। सच में तो घनी चीजा छुपी हुई है। अगर अपन सच के साथ रेवे गा तो अपन घणा अच्छा है। सच को साथ दे बा वाला कदी भी पीछे नि रेवे। झूठ तो कदी भी नि बोलनी चाव है। सच को साथ कभी नि छोड़नी है अपने पे कोई भी मुसीबत नि आवेगी।